أعتقد راح أختار الطاهى الشخصى ، مع إنى بعرف أطبخ ومرة أكلى حلو لكن راح أختارطاهى شخصى ، السواقة مو كثيرة الخروج أنا ، فا ما أعتقد أن السائق راح يساوى فرق إن يكون عندى شوفيرى الشخصى او لا ، لكن كل يوم متضطرين نطبخ مشان ناكل ، فاعتقد ان الطاهى هو اللى بيكون أفضل لالى.